الرياضة اللي بتعوز قوة بدنية عالية زي ممكن تحتاج بوكس مثلا أو جودو إنما ال ـ ال ـ الرياضات اللي بتحتاج أقل قوة بدنية عن ممكن نقول الشطرنج أو ممكن نقول ال ـ التنس مثلا تنس الطاولة مثلا مبيحتاجش البينج بونج مبيحتاجش قوة بدنية عالية.